التحكم في الحيوانات لأن بحب يبقى جنبي <hesitation> قطط كتير وكلاب وكده، بحبهم جداً وبحس إنهم بيدوا للحياة معنى خصوصاً لو الواحد قاعد لوحده أو معندوش حاجة تشغله كتير يعني.